Andutuki kam huunde wonta ɗon bonde. <hesitation> Taa yiɗi anda an a moy, wona e doole, ngaɗa ka andutuki to iwtoyɗa, ngaɗa ka miccitaaki toy ngondoɗa, ngaɗa ka miccitaaki toy njiɗa paa. Ngol waɗugoni ɗum kanjum woni gamol ngol andutuki.